Kan nadum saʼalni ma biʼarif kef bisawwi le shayi, bawassifa le bagul leyya awwal ke, ikhud alme hami fin nar al alme da kan faar zen dadda idir sukkaran kan daar sukkara kula ikhalli ifur shiye ke, dadda kan be shahi bidora ifur be jami idira hukula ikhalli ifur zen dadda iduk sukkara da liga kal-kal walla ma kal-kal, digo kan faar beyya.